Yamto hewan aktip ke bongi contohnya cicak, biasa male jaka kande rekkebale jo dinding. Inna melapak ruko sali kende ki sulo rinding appa jole rinding ananna. Biasa duka wale jaka bene supaya dena nakenna. Yaitu paniki bunyi pi wale jaka kande saba ki allo ma <hesitation> mamma i buin pi wale min tia tia. Yate asu male jaka kande biasa duka kande tau biasa duka bung kato iden tau na tiro biasa duka mamma ki bungi ke allo. Yate bai sa ju tau apa biasa rusak parena tau. Yam tu kedenna til tau napetei biasa duka na tembak. Yate burung hantu male jaka kande allo bungi duka walemin tia laku jo mai. Male duka biasa jaka bene supaya adekna na kena. Yate kasisi biasa kege tau yamto biasa patei tau. Biasa duka kekki hewan. Yetu biasa sapi yetu di patoi api supaya tena ki ke sissi iyo mi kandangna. Yete sapi na kambi tau pamula biccu sampena batoa sampe deng duda walli. <noise> Na ngasang mi hewan aktif ke bumi cicak, paniki, asu, bai, burung hantu, kasisi, sapi.